Gne legioma koa zashy izy io mba atokotry eo amin'ny herinandro eo zashy mba dini- gn'hitehirizansika anazy satria izy io raha ela ela izy ny amignao da malazo ny hagnin'io raha io zashy da rasy sy hay hagny e sana, malazolazo ashy ny an' io legioma io mba i- telo andro zay zashy mba farafahabe ny hitehirizana azy.